مرخیری دیر دولونه لړی چی یو سو رقم به یی زه درته ووایم: سپین مرخېړۍ هرچیرې پیدا کېږي، د پاستا، پیزا او سالاد لپاره ښه ده. غټه مرخېړۍ پورټوبیلو د برګر او ګریل لپاره کارېږي. تور خړ شوروا او ساس ته ښه خوند ورکوي. اوېستر نرمې دي، د سبزیجاتو سره ښه وی.